فا-في <noise> عندنا هنا في ليبيا العطلات الوطنية <hesitation> زي اليوم الوطني، ويوم التحرير، ويوم العمال، ويوم الاستقلال، وأيام عيد الفطر، وأيام عيد الأظحى <hesitation> وأيام عيد المولد، وأيام عاشوراء <hesitation> وأيام الثورة في إقامة الثورة.